Lakile entiko zah koà fa mandeha enigny farafahaheliny: <hesitation> aroa lakilena tragnona akô, aroa lakilena tragnon'ery zandriky avy ake koà misy lakilena tragno iasaneh araiky avy ake lakilena armoire misy entana entana na ma- matériel fampeseneh akao araiky.